Yadda mɨ kai bɨna ki yadda mɨ kai biɗana ko yadda ma yilma mɗya mɨna, puroguru aye ka yile ka tako mɨna mongo, ka ana ko ɗuk, shong a ɓɨnani, shong bɨrana, ka tak, kaye alwala mongo ka tako bo koi gwa, ka pottuko, ka tako ka koi gwa ka doko ye alwala ka poroko katako, wu nai dubulo, wu na, assalati ka yiloko ka tako masalci mongo, gab dubulo, mɨm ɓale kɨn bo dere gab dubulo, ka taka mɨna ka gab dubulo ka tako kaye dubulo kɨn kiman mongo komi kɨ teile dubulo, ku yiloku ako ɗuko ma minti kunung ngumni kafin alfijir biula poroni kai la masallaci kai kubo puruguru wom aka doma allawa mai la duniya, allowa mai bo wutau mongo, ako wa mai ba ɗuko ba ɗirɨ mongo, ako wama puroguru gashe, to aka ɗɨm duko kɨn kubo puroguru mongo, kɨn yilma, pal alo poromi kalla kai porma ka doi apomai kɨn na maltɨn mongo ka dai apomai kɨn gbo gwatin ka tali puro ka wuru ka poma ka dola ɓoku rok, ka wai lo kumar mongo, mɗndaw sheya anya, a ɗimgwa anya, ka doka ka- timme, kai doka kai tim na lo kumar mongo, kai na lo gwa mongo, ka kɗle lo gor mongo anya ɗɨnga ɗɨnga anya, wakai wa ma ka poro ka ɓaldo kɨn mɨn dawo takatai ba wutau mongo. Aka parma aka ta ba wutau, aka taga akata bo dai nanarago nanarango alato bo dani bo boka b duniya aka ta nbo damani, bo nongo la duniya ala ta lo damoro, sherewo woshi lafiyau wa ta ba danyani, kai balana dai kai zumanci madaje, kafin ka doko ba wutau, bai nane da ɗim tama, kai dai sheriyomwo anya, ko ɗuwoko shavopbo poko kaduko ka tele ku dai apomai, kai diri mamai kalla a <hesitation> kai doko wane e gna bo wanta pa banje, banje karfe diyadai karfe tarumen <hesitation> mono na tano dɨm gum dura ɗumoi ai amna woshi pauma kɨlang aka ɗɨn balmai ko, nako mɗma mengo woshi joranan, waka nai yim amnau, waka nai yim kowau, kai doma kai do bo wutau mongo, kai duko devenɨna, bo poromika dai derenmɨma, ka doi kowa da kowa ka ɗuko ku yile kuka ta mɨma, omna a poromi kuye daje ɗumai, kuje komi momai, ka tama mɨma, amma agan la ɓokurok ku yi, ku dai amna poreri gan la ɓokurok mani, kamai ɗin kuyi lok ku taku la ɓokɨrok. Kai to mɨma kai ta wai ɗwalkumar mongo anya kai dummai anya, kai namai anya, to akata ba kashiku ɗɨm, aka ta bo ɗure to wom aka tim nɨmai mɨna, ai kumo ara kai wa, ko jang, ko pango anya, ko kurje ma kai wa, aka ɗɨm dirima ma dei dei ayim mongo, kai domanu yiki, kai ta muku mɨna, ka lumai kɨn mɨndawo ko abo mongo kai na mawu kai bawu kai sharap bo dauda la diri har lokaci bɨla yeni, ba lociba yeni <hesitation> ma bomi keno, lokaci a yeni ma boni, ka duko shara ka bo dan da ka ropom, ka mangariba nem, ake do lap gwa, ku galaki la bokurola, ka nai abo domanu yiki kai luwo, kai ye alwala mongo kai ta masalci mongo ma dubalo ma mangariba, boka ye ma boni, kɨ teile dubulo maimai kuye komi da komi ka tama ka dumbulo mamai ka doma ka shehi ren ka ɗɨri manai har puroguru bɨra yamai ku kwai wombatuma ma boni, porugur a gashe, puroguru a yapeye, kaye komida komi mongo kai sharap ba dauda, kai sharap ba dauda kai kora dɨri har lokashim miya au ga la hokurok ma ma amna. To bishimi aka ɗom divi, bo mɨna ɗiri shi diri, bo won na ɗiriu an kare non mani dɨm shang ɗɨm pmoguru bo yayi bo shi janjang, bo woi na ɗiriu ma, shi ɗuk nin bo danda, bo woi ana na ɗuk bo dandan ma, shi ɗuk la bokurok shi ɗuk kongol mɨndani, shi non amani, bo lokacin ayem a kang boyi, <hesitation> bɨri anya ɗɨnga anya, kai shi ga la ɓakwok to bogan la ɓokurok, an tə ɗuk mɨna. To bishi mi har bɨla tele bɨrɨ mani shi non mami har shang ɗɨm btra po, puroguru be boni ja njang ma dɨmbi yin ɗɨm san nan shi yilma, shi tə-bodubu lo ma shang ma boni, san nan bo mama, ba matɨm, ando wom na ɓalwa ɓami, don kɨda wako ye dumbulo kaɗuwoko wakoye woduwo nin ɗumoi, rap kunuwu to ako ɗɨm yimai har lokaci bɨla yeni, boyenau ma kai kara yimai, tunda puroguru ki mtni mtn btna wo duwoi kaka laki, aka yimai dɨm lokaci mɨ an woi Lokashi an dubulo an yima, sabola haka ba bayen kishinni, wanta wuyiwu, aka alma non an gtr mowo, kai ɗɨm aka goma to, bishi mi, shimi goroi ana ɓalwo kushimi wom ro bɨna, bo balama dubwo gɨn woi na daje kɨn ma miya jung, kn muma kajin dai apomai ka daje, gorei shimi woma ana ɓalwo kenan wome boima ana tɨmma <hesitation> btla shang ni aka wai sherwo an do gɨr mono ɗɨm, anya ku teile dumbuwi, aka do wai duwowa an gɨrmowo aka tə anshi bo bala bala to, bo gtreghe ba tan kɨn kai ba bala bala bo wokai na bala balau aka yilmau ba kai ma bala bala ɗɨm aka yilma, goroi shimi kenan ana timma nene, woi ko balai shimi, woi woduwoi nimi ana ɗɨm karɨwoko yiu, ban ɗuko deidei kɨn boi mɨ kai lammai to bawan ɗuko deidei kɨn boimɨ kai lammayiu to kari mɨ ana yimai saidai na maɗe ko bala ko bala na ɓalwa ɓanu, shimi ana madɨ mai koi to bishimi woi woduwoi nini <hesitation> kariwo koyin. Dɨm kanaɗi, san nan kuma <hesitation> shi dubulo kai yimai kɨda rahrama mongo ma laplahira mongo wakai lapmai ma duniya raushima lap puroguru mongo aka yimai woi woduwoi nin ɗong ana ɓalm ai ko shimi dama shi dubulo bako kang mu shi dubulo kida shi lap puroguru mani, woi wodu woi min ɗang shi lammayiu, kɨda puroguru, sabo haka nani woi woduwoi nin ana ɗɨm maɗuwo ko balama dubulou, sodubulo dei she ko kowa da la duniya me gaba ɗya <noise>